ما بغيتش نفقد لا السمع و لا البصر لأنهم بجوج مهمين في الحياة و تاواحد مانقدرش نستغنا عليه حيث الشوف كيخلينا نشوفو الاشياء نشوفو الطبيعة شوفو الجمالية ديال الاشياء و السمع تنقدرو نسمعو اي حاجة بغيناها و نعبرو يعني هاد الحاستين بجوج مانقدروش نستغناو عليهم و هما مهمين بزاف باش نعيشو حياتنا بشكل طبيعي